الكوارث الطبيعية غير موجودة في كل ال-الدول، موجودة في جزء بس من الأرض. لكن أكيد، أنا أفضل إنه يكون عالم خالا من الجريمة، الع-اللي يكون المجتمع فيه أمان وفيه سلم. الناس عايشة في أمان وفي. أهم شيء في هذه الحياة هو إن الإنسان يكون آمن في بيته مطمئن. مو بجريمة، و.